I ka taa kolondaa le la niŋ i futata kolondaa la, i ye jio bii i ye a ke paanoo waaroo kono, niŋ i ye a ke waaroo kono, i ye feŋolu bula a kaŋ, i ye saafunoo ki jee, i ye a, i ye a suusaa kende kende kendeke, i ye i suusaa ñoo la, i ye a yelemandi i ye a suusaa ñoo la, i ye a yelemandi i ye a suusaa ñoo la fo a ye seneyaa